تدريجيا درجة درجة يبدلة بالفواكه ويبدله بحاجات اقل زي الفواكه زي العسل. حتى العسل بديل طبيعي للسكر يبدله بالعسل والا الفواكه درجة درجة يعني مرة هيك كيف <hesitation> يعني يقلل مثلا السكر مرة مرة مرة كلين هو يتعود ما عادش يبي السكر بشكل نهائي يعني.